كنت لازم أكون مستعد واتكيف مع الظروف، أول حاجة كنت أركز على استخدام مصادر طاقة طبيعية زي الشمس والرياح، نقدر نستخدم أدوات شحن بالطاقة الشمسية لأجهزة أساسية، ونستعمل مواقد وأفران تعمل على الغاز للطهي <hesitation> كنت راح استخدم الشموع والفوانيس للإضاءة واستغل ضوء النهار قدر الإمكان، بالنسبة للحرارة والبرودة كنت أعتمد على الملابس الثقيلة أو الخفيفة حسب الموسم.